Fomba fanaovana tiserta landihazo ah, maka an'le lamba vita avy amin'ny landihazo ireny ianao zany ah de didina maka endrika tiserta ilay izy de avy eo ah <hesitation> akambana na zairina amin'ny milina fanjairana de vita izay ah de mahazo tiserta.